د ویتنام پخلی ډېر تازه او خوندور دی. هلته ډېر وخت سبزیجات، بوټي، او لیمو کارول کېږي چې خواړه روښانه او تازه ښکاري. سوپونه لکه فا ډېر مشهور دي او خلکو ته یې ځانګړی خوند ورکوي. وګړي معمولا لږ غوړي او مصالې کاروي، نو خواړه یې صحي وي. په ټول کې، ویتنامي پخلی ساده، خو ډېر مزيدار او متوازن دی.